Fridge netuyamba kuteekamu ebintu tukabifukya, tukanywa ebintu ebikufuka netuyamba kwahuramu nk'enyaanya, noyahuramu enyaanya zaawe niziiguma ziri nungi kandi nizimara obwiire zikyari nungi.